Dadi toma indonesia ne ena na budaya ge dofu, mansia dofu waro ge se budaya maku digali, gatebe toma tidore rena ge sema taji besi, sema baramasueng, sema salai jin, sema kabata, liliyan, se babari, sema mayae, sema yali mansia koliho asal bolo mansia kai ge ngone maku digali sago luto, paka igo, sogoko sabua, sedaba koro mansia.